Eee... pos pa trocal monea en viajal, lo mejol es de praneal enantis i comparal pareceris. Pueis trocá-las pos en casas de trocu, bancus o en aropuertus, enque paí palos aropuertus es más caru a menúu. Tamién pueis sacal dineru derechamenti nel país de destinu en gastandu caxerus automáticus, peru está-ti téntigu alos corretagis, que sonin tamién un poquinu grandis. O pueis lleval-ti una tageta que no cobri corretagis por pagamientus en el estrangeru. A, i tapocu te llevis perras de más, yo te recomiendu de lleval el fetivu precisu, que alogu angunu mu zorru te lo afana i t'aviau el viagi!!